كولومبيا طبعا هي بلد فيها مناطق مرتفعة وحتات واطيه وجوها مختلف عشان كده عندهم حاجات كثيرة مختلفة لكن في الغالب المطبخ الكولومبي ماخود من المطبخ الأوروبي وفيه شوية إضافات أفريقية على حبات حاجات من الشعوبة المحلية